<hesitation> po o ear to noh a iror sih a res, ear ve po subuav, ta subuav akuk non, tavon oete pet. Meo kua pet. Meo kua va ira'u. Ear to vasuis bat ror sih a tate vapa nohnoh. Tate vapa noh res ear to nat kurus iror sih. Ear to koep ina res koman a susupen, kapa pupui, pupui ro a res. Pa koep ina ru'en boneh, kapa vate ana ta ru'en von, ke pa mak yiah. I a tate apa noh akuk a res, pa ru'en. Be seke roev yiah, ear koe to kokoer oa uer. Pa nus a uer kuruh. Koep hop iniah pa susupen kepa mak iniah, ru'en, pa noh yiah. E seke i- iu nung nom ama kenken recipe peh, saet apa parem. Te menon si ama kenken recipe apa noh res pet veh. Recipe apa sos res, beo seke iu sos no a, a res, eo si mas noh momoan no yiah, keo pa sos a po yiah. Veret a me yiah ma- ma ken tayiah to miks a mea res, pa parem a po, kepa sos yiah.